Kuje dollugo ndiyam, kuje foinutuggo nyamdu, na'urawol jamanu. Be naftira na'urawol dollugo ndiyam on ngam be dolla ndiyam ha nder bedo hauta dum be hite lantarki ngam ndiyam dolla be lau ta vonna wakkati. Na'urawol foinutuggo nyamdu bo, ngam goddo foinita nyamdu mako to fewi nder wakkati sedda o nyama.